Aminay akagny malôha tsisy amboa mandeha magnano gym na magnano exercice be manakôry fa amboan'olo jiaby aminay akagny mirenireny fao.